اني بالنسبة الي افضل انه اتقدم بالمستقبل لان يعني الماضي معروف وكاتبيه يعني معروف شصار شما صار بس المستقبل يعني هيجي مجهول فحلو واحد اذا اتقدم ميتين سنة يشوف الدنيا ليوين راح توصل التطور ليوين راح يوصل يعني احنا هسه تطور يخوف ورة ميتين سنة شلون معقولة